aja ñaku ti ku tío´ko lika ra uu-m tika ra kaasi tatu´n in Kuri situu ná´a tyi ñaa yanaa yana ntakanini intyi ntyi satuva na ña ku tiempu savi aja yana taku tiempu savi tiempo visi´n tiempo ra ha´ra ñaa in yana kò´o satuva tyi ntyi kasia´na ntyi kò´o na ntyi taku tiempu savi ra ni kuu keeyo ntuku yo tutu´n ntuku yo tyi tutu´n ka na ntukuyo ra tutu´n vixa kuru ko kayuru nu ñu´u u kayuru ta ñaku kiti ti kuu tío´ko ha´ra uu-n tío´ko lika ra ña tatu´n ña ka´an na velu ntasa na u-n na ni sinto ntasara katyina na ñaa uu-n iñu yó´o kua keeri uu-n ntukuri ña ñaku ñaku tiempu uun takuu´n savi ta nikisia ntuu visi tani kisia ra un ikara tika ra iñu yó´o kee ri ra iñu yó´o iin ri tisi´n ñuu itante kò´o kee so ri ñaku iñu yó´o ka tyi iñu yó´o kara iñu yó´o ña ni keeri ha´ra iñu yó´o ña kerika ika hua satutu ri ñaa nahua kuumi si´va ñaa itu ka si´va ña tiikú ka tuvisia ka nahua kuumiaa niiri uu-n a taku ya kiti li ni síi kiti kuatyi kiti só li síi nami síi miri yuku ra ikara satuturi satuturi satuturi ra ña´ra ñaa taava ri ña ku ini ve´e ri ni aja tava ri ini ve´e ri tyi ini ve´e ñaku hormiga lika ra yaanu tikuatyim peeli so Kuri i´su tii naaliso Kuri tyi ti kuatyili Kuri so tani kisia uu-n ñaa ini ve´e liri na kateyo kunteyo ra yaanuu yanu in nta´a in nta´a ya´ka kuu ini ve´e rini ntiika ini ve´e ri ra ika tantii taturi´a tantii taaturi´a ti kiti kuatyi li tari si´va ka ta´ri yoo itu´n tari nahua kuu mia satuturi ñaa ku uu-n tiempu i´ni kara ñaka taari ra ta ni kisiaa uu-n vasi tiempo savi vasi tiempu visi vasi tiempu ra san´ta taxii ntoo miiri ika ra ikara ika yasiari ika takuu ri ika koá uu-n keeri nùù savi keeri kakanuri ko´a ñaa yu´mri naa in taari na ityi uu-n yanu kisiaa savi ntee savi ni´i savi ra ñaa ra ntaa yaa kuuri a nta yaa naa ta´an liri ra ñatyo uu-n tiku tío´ko ha´ra ñaa listo ntuari tyi ñaa satuturi comi ñaku komida ri kasiari ña kuu iñi yó´o ra iñu yó´o iiri tisi ñuu kò´o keeri